Obumanyisyo obulanga ebiseeru amaiso gatwakala, ebimiira bizirunduka, omubiri gufuka kyokyeeryo, nobundi atanaka kakabbe kasinge nebyalya aba takyabyendya anugwa okulya obwombe nomanya olunkusense lwiziire ate nomubiri gubaku ebisurutuule gusurutuuka omubiri gusurutuuka.

Aa ebyanyegesya ekyamazima biyambire kusai kubanga omuntu akuteekawo ekintu kyamaare oku okukugukamu katugeze nikubba omu kulina omuntu akumanya kyakuluma kikiki kyakulisya kikiki so okutwarya amwe ebyanyegesya bitumbwire muno era bikyukire muno eka z'abantu.

Ebifo ebikumbanirwamu mubaamu abantu abanjawulo ababba ne ndowooza eza njawulo abaleeta ebirowoozo ebyanjawulo ebikusobola okuyamba eka yange okwega.

Bikola kusai kubanga nti buli muntu abba alina okubba nga ayina okubba ne byanyegesya ebikumala omukola eni.

Ombiseera byange ebyaidembe kyenyumirwa okukola nyumirwa okuzenyazenyamu awo akapiira nabojjo bange nokuiruka irukamu nga nkwetololaku ekka ewange.

Obuvunanyizibwa abanadini bubwekiririrye bakirirye okwegesya abaana ecigambo kya Kanca amwei n'okumanya okanca niye naani abaana okumanya ababyere kubanga ababyere niye omubyere wa kunsi akusoka

Enkolesya eya byantambula jetukyasingireyo okolesya ombitundu byaiswe amwei nebitundu ebitw'erugurirye nkolesya ya boda boda awo noiryaku neya takisi.

Eka ekusobola okwetangiramu obutwa bwa mmere omungeri nk'eni elina okubba n'efumburo oba ejokooni elina okubba n'ejokooni wokusobola okusumbira ate e ejokooni eyo erina okubbaaku aa lwige ng'okusobola okusibangawo singa obba owulukiremu oba otambwiremu o

Kyenina okola okumanya nti kiki kyoyina okulowoza era kiki kyokusaba

Engweye zensinga okwendya okuzwala nyendya muno olugoye olweeru empale ya bulaka ezo nzendya munoo.

Emirundi zinyina okunaaba omu ngalo okwewala obulwaire nina okunaaba omu ngalo singa mba nzwire omu kabuyonjo oba omu tooyi, nina okunaaba nga nkwakulya.

Abba alina okukeeranga okusomero n'amanya omulimu gwamwe nti abaana bakeire ku saawa emwei kitundu yeena nga aliwo bamusangewo mbe okusomero.

Ekitundu kyange nkitekamu enkulakulanan okuba nga nkukwatagana n'abantu no kwabanga no mu church n'okuwerera abaana okubatwala oku masomero

Kikwetagisya mbe muno abaana ba bwaala okwaba o ku somero kuba omulembe gwetuliku gwa mwenkanonkano omwana wa bwaala yeena akusobola okufuuka o pulezidenti omwana wa bwaala akusobola okubba omukulembeze yeena yeena omukitundu so Kikwetaagisa muno omwana wa bwaala okubba nga akusoma.

Ebyanyegesya ebisai e gavumenti erina okubireeta okwikira dala oku kyalo okutandika okututambura n'okutulabirira, okulabirira abaana baiswe okubaguura ebya kulya okusomero k'obuugi n'okusasulamu abasomesa omu bwire.

Nje mbiseera byange ombiseera byange ebyadembe nkwenyumiriza okubba nga nkusoma amawuliire amwei nokubonangaku aka tivi kange ekka nga nyikaire ombiseera byange ebyadembe nga nabaana tibaliwo nga nyikaire ndowo akungadya nokubba okusimu yange.

Omugaso gwa byanyegesya bikuumure biti ebyabuwangwa omweka yange, ebyanyegesya byegeserye empisa omwaala okkula nga alina okufukamira, byegeserye aa eddiini omwana nakula nga amaite o katonda.

Obulamu oba oyina okubutambu okwendesya omuntu yena yena ngeri we niweyendesya okubanga oyina emirembe nga toyina na muntu akugadya ekka.

Nina okukeeranga okusabiti nomuntu okwabanga omukereziya nasinzanga okatonda wamwei omusai kubanga era enkola eyo niyo ebba jisai era niyo eyadembe.

Ebyanyegesya binyambire biti okwanura ensonga ezimwei ogeza kunsomeserye okumanya eidembe lyange kusomeseeye okumanya haa amateeka aganjawulo nkusobola okwemira nimbaza

Enkola ya byanyegesya etumbukire eti omu myaka ezaakaire aa baleetere amasomero omulembe guni, amasomero gaingi agaleeteibwe omu bitundu abasomesa baingi aba aba abaleeteibwe omu masomero abanjawulo.

Omwana okufuna e vitamin ezikumala alina okufuna okugemesebwa olina okugememwa olina okufuna emere erumu e vitamin

Enkolesya eya bya ntambula ensinga yo mbe omuno muno muno muno, nsinga kukolesya ntambula ya bugaali niyo esinga mbe omuno

Buli nsi eba kyenjanya omu omunsi yamu gyolimu giwuliremu emirembe kubanga buli gyewayaba yona yona abantu baliyo

Olina kwe olina okweyendya kubanga n'omuntu yeena akkwendya lwaki obba okwewalana ate nga ndoowo akuwalana abantu boona boona tuli kimwe.

Oinza okusooka nogaia oku bowaholo oyinza okusooka n'ogasumbaku oba ku taapu naye notagasumbaku era tigasobola kuba gayonjo nti olwakubba we ogaire mu bowa iswe tumaite nogaia oku bowa gaba gayonjo naye goona gaba gakyafu kuba e bowa etalaga n'olwekyo okumanya nti amaizi g'okunywa gayonjo sooka ogasumbe era ogasengeize.

Abantu bona bona baba bayina okuba okusai kubanga ebintu byansi kukwatiza amwei

Ooo osoka kwaba mudwaliro nobona emeere yabwe jebakobere nti omubiri gwamu gukwendya kiti oba kiti wakiri buli luvanyuma lwa mwezi oba myeezi ibiri noyabayo nibasoka nibakupima, tomala galya mere yona yona tibuli mere nti ekuyamba okukula nokubanga olina onwoomi obusai.

Ebirooto bingi buli muntu alina endoota yamwe eyanjawulo n'olwekyo tofa kwekyo kyobazire wabula buulyaku abakugu abakkusingaku omwekyo ebirooto kye walootere.

Akasubba kani kasobola kuleete kuleetebwa singa obba nga olwaire o senyiga oba ekikoolo ekya maani nga tofunire bujanjabi era Kali okutangirwamu mu ngeri ya kwaba muddwaliro nakwejanjaba.

Simu zatwi simu okolesya esimu ezikoto buli kintu oba oyina okimanya omunsi muni omutimbagano engeri noki.

Ya omusaiza akairuka mangu kuba emirumu gyakola jamaani okusingaku omukazi ensonga niyo nsonga lwaki akairika mangu

Nyinza okubwewala nga okutambula kusai omunzira nokumwewala okolesya okubi esimu nokubwewala okwewala okuzuma abantu nokwewala okuvuga okubi okunzira okwo nowewala.

Oyinza okwewala buli mbeera n'obba ng'okutambuura mu katonda n'olwekyo okutandikira...

Aaa abaana bakufuna obuzibu nga bakwa entambula yabaana tijangu naye oyinza okumwewala nokumubulira nokumuwa ebyanyegesya ebikumala nomuteka omukisulo, nazwayo nabekka nomulanga ekyakola nomutandikira omulimu ntinoba ekka olina kola oti nozwa okumusiri olina kola.

Ebyanyegesya bi binyambire muno munoni dala kubanga nkufuna buli kimwe era no nkola emirimo zange nga zikutambula kusai ebyanyegesya katonda byeyatuleeteire omukitundu e Gavumenti nkusaba mbe eyongeremu

Abantu abo bakwitibwa era babba bakozi ba bibbi okugeza nka abaibbi abakweite baitibwa ziyinza kuyambibwa zitya abantu abamwe balina kwesonyiwa ekyo abantu abamwe baitibwa lwa bukuumi, lwa butamanya okubbaawo.

Eka yange erina okukola bini okwiyawo ebizibu bya byanyegesya aa eka yange erina okusasula erina okutwala abaana omumasomero nebba nga emaare okutwala abaana omumasomero erina okubawa ebyetaago ng'ebizibu byazwawo bityo.

Okwewala obuzibu nga oli nda nokutwala omukono okwaba omudwaliro nibakeebera nibamala akebeire nibazula obuzibu nibamala bafunire obuzibu bayina okufuna olina okufuna obujanjabi obukumala omudwaliro.

Ebyanyegesya binyambire okubanga tukutambura amwei atenga iswena iswena tukumanya amateka nebici byetuyina okola nobutalwanagana kukyalo kubanga nosoma ebyanyege nosoma omanya ensi nekutambula nosoma osobola obutagwa munsobi yabutasoma nga wasomere.

Tinyabangaku munsi jindi bee era mbe nje mba mm mbyalibwe muni era nijo nkyali.

Nafunireku obuzibu nga nfunire nga nkukolesya entambula yona yona egaali nafunire ku egaali nagwire oku gaali

Nina okubbaawo kubanga ndi mwomi nina okubba n'obwomi obusai nina n'emirembe nina okubba nga nkutwala abaana bange omu byanyegesya ebisai.

Abasaiza balina kwaba mumalwaliro babakebere o kansa wa busaiza nga akwaba mulwaliro bamukebere o si kansa wa busaiza